El rap es que me hiedi un poquinu... la verdá. Es verdá qu'es auténtica i rebeldi peru amus, que, desquitandu angunus, quiciás que ni me pareci música. I si me gusta un poquinu es del mensagi más que dela música peru, güenu, afinal es la espressión dela coltura urbana i de tolos aginaerus i penaerus que passarun i que passan ogañu enas ciais essas grandis que pa mí tienin bien pocu d'umanidá. El rap tien síu comu una herramienta pa no cayel i no rundil-si, assinque dela parti essa pos mu bien el rap.